मुस्ते ऐसा काई जौनर मक कोई जौनर लके अगर डिनार हैं। दिनार जाओंर में चाहती हैआ। बायबाई में डिनार पी जाउन। जाओंर में जाओं का डिनार देशा क्सूगै खैऊन डुफार दो से। चलेंगा ती रूटो ने भाजी खाऊँ में ता काई जानू नहीं भाई काई। डीनर को वाए न काई काई को वाए तू तो भुंडी भूडी वा वातो। पूछे मैं काई जानू मैं ता रूटो खाँने राबडी खाँ में ता जानू भीनी।